Rice be <noise> i o sai bra i ni bi ke soi ye emi i piki emi i piki ye prepare te mee bekin ayi prepare te ke soi piki emi, i piki minji, inji ke sua-ba, sami ke sua-ba, papa fulo minji bra ke so te fiye piki emi, papa fulo minji bra sote fiye ye me ane ja tomi i na belete i foye japa odume ane i piki ina bele te i piki fiye. Japu piki me i inbi ke soi ye me piki ina belete i piki fiye. Yeri inbi ke soi ye me, yeri na omon japu odu, yeri apaka bo odu ane i soi, kalabari na odu bra ke ye me so te infiye mie i ke <hesitation> ye bo swate soi ye me i paper ke ye to swai be ayi ma ani saki be tomi kiri ofori odume sani me temiba ibiokuma kiri ani bio sua ba, ayo me kiri ani bio sua-ba <hesitation> meni piki temi te ke ani pinde ma ba meni odume so fam-ba meni ke ibiokuma rice me fiye. Moku be tomikiri, moku bara ane moku inka saki rice me sote ye iso kuma ani-nimi yapu omongiapu ma i ke bo ina pri, bien be omongiapu ma ina belara meme ke sua-ba, meme ke ma-ba i na belete i fiya mina tomina odu ma ane i ke rice fiye. fulo minji me ane i piki ke rice me so te fiye <hesitation> arusun me so te fiye tomikiri moku ina biogbo tonye tonye ane moku i ke arusun sote fiye Moku wani wana bii beletein ye the i finebio sineye ke sirate i nue bebe ayi ma paper ayi ma ke swa swaba, mi paper ke swaba, mi paper ke swaba, mi paper kaniba ke swaba, mi paper kaniba swate i ke odu me so te bele. But omongiapu ma i ana ye me ke swa so i ine fiya because inke soi be brame ina belara ane meku pakabo iria pu na ani bekin bra me ane moku tomima belele i fiye, yeri belero <noise> ane <hesitation> odu, odume ke rice, arusun me so kuma <noise> i deinma te legit ani okikite ke ani ongono <noise> asana-sana te fi me yeri ma ibu dein teim te ke mina ayi ma te i paper kanka sira i ayi ma mie nengim paper kanka sira ayi na ani ja bele, beleme i na bua, beleme ina mua dein, deinte bele yana-a odu me ane deinte bele yanate i fi kuma i pokobio piki dein bra sima.